komiði sæl í kvöld ætlum við að ræða leikritið Atómstöðina sem byggir á samnefndri skáldsögu eftir Halldór Laxness og er sýnt í Þjóðleikhúsinu í nýrri leikgerð eftir Halldór Laxness Halldórsson eða Dóra d n a og Unu Þorleifsdóttir sem jafnframt leikstýrir hingað er komin Brynhildur Björnsdóttir vertu velkomin takk fyrir atómstöðin var skrifuð og

gerist í umróti eftirstríðsáranna og fjallar um mikil hitamál þess tíma herstöðvarmálið og fjallar eins og þekkt er um

Uglu sem kemur til Reykjavíkur að læra á orgel og fær að búa á heimili heildsalans og þingmannsins búa

hún hefur undirtitilinn

og það má

alveg spyrja sig hvaða erindi á þessi saga frekar en allar hinar sögurnar eða þessi saga við okkar samtíma og það er kannski svolítið það sem þessi uppsetning tekur sér á hendur meðal annars vegna þess að það er mjög margt sem þessi uppfærsla ætlar

er að skora verkið á hólm að vissu leyti brjóta það upp þetta er þetta er langt frá því að vera hefðbundin uppfærsla á

það er mjög margt

er svolítið fékk ég á tilfinninguna á tímabili að þetta væri nánast eins og doktorsritgerð í sett á svið á þremur tímum með fjölda neðanmálsgreina sem þurftu allar að komast að þessi

birtist í því að senur eru brotnar upp með því að leikari stendur upp á stól og og fer beinlínis að fjalla um

sem þeir eru að leika já fjalla um tíðarandann fjalla um

sú persóna sem sem tekur orðið skyndilega og þá breytist lýsingin og allt í einu erum við komin á

hún er ýmist að tala sem nokkurs konar neðanmálsgrein útskýring útskýring á tíðarandanum eða hreinlega

að takast á við við leikritið eða verkið og segja bara þetta er ekki það sem við ætlum að fjalla um hér nei einmitt getum við virkilega verið að fjalla um hvað fjörutíu og fimm ára gamall maður finnst um unga stúlku sem er sem er ófrísk erum við virkilega

akkúrat það er kannski þetta verkið segir margar sögur og það hefur

einmitt legið legið svolítið hjá þeim sem hafa túlkað þessa bók í gegnum tíðina

hvaða þráð á að rekja og hvaða þráður er mikilvægastur og það

er gert líka í leikritinu

þetta ganga upp mér finnst þetta að mörgu leyti mjög

áhugaverð sýning

hún er löng mjög löng þrír tímar mér leiddist ekki af því það var alltaf verið að gefa mér eitthvað til að hugsa um eitthvað til að vinna með mér fannst hinsvegar svolítið of mikið í fang já bara verið að taka einhvern veginn allar hugmyndir um Atómstöðina frá nítján hundruð fjörutíu og átta allt sem hefur verið skrifað pælt og

leggja það á borð

þessari þriggja tíma sýningu og segja bara jæja hvað finnst ykkur hvað finnst ykkur núna um

forsendum gefnum eftir stendur maður með bíddu það var ekkert klárað

mikil niðurstaða úr því en svo er spurning hvort það þurfti eitthvað að vera hvort maður fari bara út með

já þau fara inn í verkið en ætla að segja söguna í heild sinni í leiðinni það er ekki tekin

hvað þau ætla að gera nei það er svolítið svolítið þannig það mæðir mikið á aðalleikurunum sem eru Ebba Katrín Finnsdóttir og Björn Thors sem leika Uglu og búa hvernig fannst þeirra samleikur mér fannst þeirra samleikur alveg frábær mér fannst Ebba Katrín alveg einstaklega flott ugla mér fannst hún einhvern veginn standa sig alveg

ótrúlega kyrr í

þrátt fyrir allar þessar sveiflur og alla sem voru að biðja um orðið þá var ugla alltaf alltaf í þessari kyrrð ég verð að segja að mér fannst búningurinn hennar alveg ótrúlega skrýtinn beinlínis ljótur og sama má segja um fleiri búninga í sýningunni mér fannst það mjög skrýtið

því leikmyndin er að mörgu leyti

bara hvítur kassi sem svo er breytt með lýsingu og oft á mjög fallegan og áhrifaríkan hátt en þrátt fyrir þennan búning á Uglu sem greinilega truflaði mig ekki neitt þá fannst mér Ebba Katrín alveg hún var alveg heil alveg heil og heiðarleg og hrein og fór alla leið með það

sem ugla stendur fyrir og þarf að takast á við björn Thors sem leikur búa

greinilega dám af

Bjarna Ben og Davíð Oddssyni já hann hann gerði það og gerði það mjög vel

mér fannst hann líka ná að gæða búa þessa dýpt sem hann þrátt fyrir allt hefur þessari samvisku og

búi hefur sem maður upplifir ekki að allir stjórnmálamenn hafi eða hafi haft gegnum tíðina hann veit hvað er að gerast en gerir það samt mér fannst Björn Thors Thors takast mjög vel að koma því til skila verkið sem slíkt þessi uppsetning talar hún sterkt

inn í samtímann eða er

fyrst og fremst verk um skáldsöguna sko ætlunin er sýnist mér greinilega að tala inn í samtímann og það tekst að sumu leyti það tekst af því það eru gerðar gerðar gerðar mjög víðar tengingar til dæmis í upphafi verksins

talað um bækur og verð

þeirra og gildi þeirra svo seinna er

ekki tímt að sleppa nógu miklu já og á hinn bóginn

að organistinn sem er svo mikil þungamiðja í

bókinni sjálfri hans vægi fannst mér minnkað mjög mikið og hann verður miklu miklu minna afgerandi persóna þannig að það eru ákveðnar alls konar ákvarðanir teknar og val sem síðan er eða virkar ekki alveg segi mér fannst þetta áhugavert ég er

hugsa um þessa sýningu og velta henni fyrir mér ég er klárlega að fara að lesa

bara með því að þeir sem eru að fara að sjá þessa sýningu

blaði í gegnum bókina áður en áður en þeir fara á sýninguna til að til að vera aðeins meira með á nótunum kærar þakkir fyrir komuna Brynhildur Björnsdóttir það má að sjálfsögðu lesa meira um það sem Brynhildur hefur um þessa sýningu að segja á menningarvefnum ruvmenning punktur is en þættinum er lokið í kvöld veriði sæl